Iote kere keapela apone ko iete kere kaivu ong ko-a kolo gema ti kari iote tama koiung iota tovuvai kuong. Koiung keliang ping puololma mua be pel bela el polaverelong ere perevelong kola te koipulu tima. Kolo monge peleng oro el emal ma songa ivia el mo song ging mange tang nang la mua. Koiung te kere tong kuepulu tong puegalo pelenga mange givong bai a tomalu la gane kere manga iota palei song-a genga gi gempilme kaneng gongpulu pelaverel io ere perevel io. Koiung mange givong tang ioa. E-koe mange kereng pe ping nange gelangso tele ong me ko se bane bitavong bamang nanga kingiong ping tone be kola kegiong ping geli gonu nel be. Tinel le ling nange gamal ka ngeli gonulmol ko mange tanga itelenea, nete namal koiung keriong ping kel mol, nete kel mol koiung keriong ping neli gonu mone mol-a. Piteleong-a ere nelangsol save e-ong oro peleng ae bilavu be kong bi nati mang kengabe bamang-e geli gonu nobe kola rumpi sualve be me omang bi nati nabe itelemang. Ere neng baniel ne ere gene kolang konte nang tambona. El-a tinel ima. Koiung nete keriong ping tovumol i kuong tumol ima meng-a kala rumpi-e sualve be-me-na mange nave ne mea. Mangeong nae-a muloki ko name kane ere ko muge gitavong kong tineng geniong pinge gengapela nang le ma ping geniong ping-e bene tovu pikel-e mulokoi onang ere geniung ping gena apa geneteng ka ruma ma ikel mulokou onang, ko mange givong rumpi mpe. Oro el tema peleng oro mana ne nelmo. Ping puang mo repel te sona, te sona-a pam pe me-a. Konte keriong mang kate sona pampe me esa oro ma bitavong pampe me-a. Ko mae kere nete kere nelangso kelavong ere sua kangkang-a ko muge geniong ping baniel tana kola galo kelakel ne lemong ka ane bela mole ling na mange kare el kelaine la mol. Koiung muge gangulu tana pele-ing muge rong galo ne ane bela mole peleng-a le gereng mone-a el kelaine-a. Koiung mange givong tang kuang el kelaine konte ki nong ting mana, konte keriong neta na neli-a mampo song ging nati gengo geniong ping gel mana ning mana el kelai neng tang piel neng gipaive gema ne. Peleng esa oro mange nang kong kenga ong pi vere lempe me-kengiong. E-mangeong nae ere na ae roneng kane ning nane ko nanga panoi aneng giong-a. Gi genga pela nang kaneng genga pela ne le ma ping bene tovu ne ere gerene pela-a se ka gengave ane. Ko mange mangivong mandrovi po roneng mone el lela ne-a. Mangeong na mange kere tombiave buove ko na tombiave buove kane-a. Konte kere keriong ping kening a-a tinel kong molane el tema kala kerengpela mol oma pel tombia me-a. Na kere ka teme pikapeng o gengo gie mampo nang tang pa giong gel-e mana kelai neng tang nampe-a kola muge geniong ping gengapela ne ka-ne kinong ting mana, le mampe sembe. Mange teng, mange teng-a ipo el tema. Ae mame ping mangeteng pel gonul ma mangeong nae mange kere na-a tombia ituelene kosong mange kere ka savung lamang genga geniong ping gengpilbe gengapela ne ka savung neng tang peleng nete kinong pai-a neng ge vere kaneng gengapela ne ko mute bai kong mo kong rua ma po a tinel ling ka mam mal kola mute mam-mol ane la ta-mol piteleong la mange givong tang tombia me itelene. Oro mange kere ka tente peleng mange olo ne le tombia i-ong itele ne. Ka tesona, tesona ipo el-e tema peleng oro pel-e gonulma-me nigonei-a. Tiong pa mo kong repel ma. Pa ping mana ko pa kaping mana. Kompe kaping mana, nete ka keriong ping keapela ong lempe. Oro mange kere ping mana ko nete keapela ong lempe ping mana-a. Lamong pa mo kong rempel pe kong rong oia po pim mana-a pamang go ge gulang kengapela ong le ma tiong pa io kong pai keia ngo opopiti kari ko tepel gulang kuang gaio kong ging ngo ipo piti kari. Ko iota kilong tempel pe kuang song pamong kane kinong kea pela ong keriong mo keriong lema. E-kopa mangeteng, mangeteng-a mangeong nae kere gang gol one ere ne tintasole gan-ne naipulu pelaivel ne ere perevelne konte kinong kavulu. Bia monge ging nae balve mua mambai pane el lela. Konte kavulu bia monge-a koiung ne keriong ping kokal monga geto kopai mo kerene pele-ing kaleng mo pela pelaivel gol ere ka pelaivel ne tintasole. Koiung ne novoi timua. Novoi ti mua le-a kua koiung temoa-a. Komange nete kere tong kopola kerene peleng ing mange givong mang, mange savembe el pelaive lane ere el perevel ne. Mange tea givong anong ove kere manga na panoi kong song-a gengo ngama ping ka gingong gontong ba la bane peleng. Nange nangkong kenga mampe (pel bus mangeong) pel tema mangeong ping pamo repel kola, kala anong ome, ko nete piso gal ma ping givong anong omo piel pe. Namo gema geong, konte keriong tong pe na bi gol tako tan ga na naipulu pelaivel mo ere na perevel mo ko namo ka bai gonong ko na manga piel kale peleng song mampe mea. Bia monge namo gopaima geviong ko galve mo geviang pela pelaivel ere ae tinel molang kuang ima el tema ling muge gamal kola neng gerene pela mol kola neng geniong ping kere gerenel mol roni kola neng geniong ping rumol-o-pelaivel te ne kola neng kere rungmol ka iu i-pelaivel ne-a koneng te-a genong ngovoi timol ling era ti pelaivel ne ko mange givong anong kuang song keremanga ne ka mingateng o-ne. Kere manga na ka ga-o-savel ne ere naivol savel ne. Ko munge gitavong ginge gena ma geniong, koloal imal (bus peleng) oro el tema peleng oro bi ta vong ba mang nang tane be ka kengama keniong. Ga biga monge gipa na-guna ko-e balvema-o-guna ko nange gang mongea. Kola keniong ping puongol mua pel ma pinang kengiong ping kambu ong. Konte kere ane bela pele ing ne nong monge konte keriong ping ponuol monge-a ko gang, gang ong tealong ging mandrovel kaleng ima. Ka monga ipo oro pamang i vere peleng mongelane. Mo-a tinel kuang molane el tema, ling giemale. Nete ka tomoliambe mol-a. Kone kereng pako pito-a, konte tong kaleng mol pel ama na kavuong keriong a negang nuong song peleng mange givong gang-a tomalu pela ku pa mona song ko givong mangekal le mua. Ko ma kuang song el bus peleng oro pamo kong repel ma peleng el ileng meng. Pel ileng meng el ma. Mangeong na mange kere kekeme-a neng gipaive, ko mampe ping borana nange gokel ma ko oro gonu ne namong ne neling mong ama pine nelangso iteleong-a. Ne tin tasole peleng ne nang gonu mone noti borana mone na rong bai ka guorome mangene ka rane gonu peleng ing ne nang gonu ima-a. Koiung ne keriong ping tepel ma el umbona-a. Ko temong ko inamang-e. Kolo ne tene kere bai inamang mandrovi kola neteng neli ma-koiung nete neli gonu mone peleng-a mange ka te-a sai itele ne-a. Nete kinong mana ipa itele ne. Rumpi sai mea itele ne-a. Nete kinong puol gonong, nete kata rinalne-a koiung nete kinong ti gonie-a. Kolema ping nang tane kalong le pelaive kuang na nang ka kilne pelaive. Nang kere keniong ping panoi ngepel karivu me-e panoi keniang ping tane kalong-o-pelaive kola mange sai itele nang mangeong lampe-a konte tang sembe-a. Mo bila mole kuang lel kukoi kel mol tina tigo ulone amol kongo keong ping kontampe ping tomoliambe go timol palgelave ko tange pako pito peleng go ge pagove oro nete tang tomoliambe be-a-na kere sai itele ne mone rinal ne. Konte tang tomoliambe be-a, boti kukoi me a karula keie pite le ne. Konte ka tealong rinal nea-mangeong na-e tinel mole lel kari. Ti-e balbel mol el kari nati nang keniong ping kongkal omal. Nete tu mol peleng kileng piave bako amal mona kileng piave bako amal koiung ne keriong ping kileng be peleng kileng be peleng ing kota omal konte kanuol piai me-a. Mangeong na gol tipateng ri nalmo peleng. Ne kanuol piai me tuama oro manga sai itele mo, ko nete tual peleng ing ne kilem mol kota-e tomoliambe be-e piai le mol koiung ne keriong ping kanuol timol pele-ing kiamol kiamol le mo. Ko mute meli gonu mone-a nete kakelane puolnung tong manga olo mo, eve song pea nangemang kong repelma geviong lamang ka nang kengaong ge gulang lemol ko nete keriong ping ere ata bai ma goiung lempe pete leong na sai itele mo kone kuetai tinel mole-a. Koiung ne nemol omo-a-kola mo meli mol pite leong. Ka givong tang itelemo, kamo ka gevong ping melangsoitele-ong. Se bitavong bimbebimbea. Bamong nang keniong-ping tanebe, ngeligonu nobe ampe ping nang ngelaso itele-ong, mo eamapinge sualsave nang kuang. Konte nelise ngonu nosembea binaite kuolovemea. Kalopiteleong ka tang itelene. Ko nete kinong tigonea lamong taipo teng ka ngengo teng peleng, neng goniong rong nange kinong panoi taiemampea peltemaea, pingse me, ping kolove, pinge kate a niabu binang tanebeampe pingngelaso iteleong ere puonolve pel tombiabe. Ko ka nang kinong panoi teaimampe gonongea lama ping mange mangrobiea poe ilengel mampe tineng ngemao nanges ngengoea tinang panei eaneng ngelmanabe tang bi gone el el kelavu kel nengea. Ko nang nang kong panoi tai mampea tamong ka kere mangrovi ing mangoma, guning ileng ongmampe, pi na munge nge mao nang, ko nang kinong panoit teai ileng mongnea tiong pa piel notu, pamo repelmampe ka pampe mea. Konang kakielanang, nang kakielanang gerel tempel ong. Ka gerel tepelong tai neng meng, ne kong pate ka ne ne gulang lempe mea. Tongeamong mange gerel tea golone peleng, natotelburong ka bakelmo. Na neng ka nge ngobie omo, oro na ne kong ting mo monang. Naneka kenong ping ke kilengpolaibe ere, kona ne neea tekaninga moiong le kiro, na ne ka kiboro kuang koing ne totomo kuang, ko mo meli toto me peleng le kiro mo lema pina nosuanabe ne, koing mute melaiso iteleong, ne kong kuang nete nelaiso iteleong. Konete kenong tong esia kona eango ngeapo oio ela iu peleng nete pagobe na ne kong peseaong keriong. Ko sebe mea bamang ne nelibe ampe mea. Kone keriong ping neli sembe-a me ampea kala mana givong mana kane. Tinel mole, sembea naite kuolobe. Tinang keniong pinge panoi tong nanga panoi a genge gel, gele mal kelavui neng kosong pa tane gopie tinel oio geang rong ka kere mo le gulang amang oro tinel le ta koipimol one. Molea lel te tambuol pite karung karung. Golte kere gokalong te tuama gol tipat-eng mute rong gokalong peleing sai itelemo koiung sai a koviai monai mo ko mute gol tente tiong nete katinge. Ting, ting reteng nete ka tuia ma. Oro nete netinel mole moa, te tong ka nepieng ka ne totomo peleng mo kamendrong lamong na melangso iteleong. Konte ne tinel molea lel te tambuol pite karung, karunga. Kala rumpi pe kuang pimo gokalong mompe pi na mute melangso iteleong kuang. Koe mole mane lel tambuol luol buove kuang. Nete kavu tomoliambe mol konte umpe potie omal-e-pi napel-e. Kola ne kavulumol pai pane mol. Ung tomoliambe pai pane mol pelenga pina tepel gonu piti kuonga. Koiung nete paima le mol ing tepel mol pel gonu. Ko nete kere piso gal mol na bining-o-gonu kangkang opa pele ma-a timola. Tonge mampe paneng gi paive pa nang peleng pa ka mampe panang ge ging pomioal. Oro pa mampe paneng gi paive paneng gonikelma le gunoni aneng gi paive meng, ko pa nang peleng, pa nangka ole lete kel mampe. Ko nete tepel ema ma-a pel mampea piti kuonga. Koiung ne koiung piaroma peleng tepelma pela arere. Tepelma pi tevo. Ko mange gere bai ina gonu mone. Koiung ne tepel mampekong tealong opi pikele um mona ere pikel kale peleng keriong ping kinong kini gonu mone kerepomanga, koiung tepelmong pel ae tana. Ka bai ina monga, ko mute kere goiung-o gonu. Konete ne gonu mone meng omoa, ere onoa ere ne kong sole, nelimong pi na sai itele ne ko mange manga ong oro mana kane piel mong, koiung mange mana ka ne piel mong. Koiung mange mana kane piel gonu mone ne kinong puol gonong gol givong buol ikil kuang. Gol kere ting karung ong tela toto long tel kolo potomo kone ting monang nete keriong ping nang gonu mone ko neli mong kapel toto amo kamo meli gonu monea. Lamong na piso galm on namo rong buol peleng kata buol ti ponelave bi keiea. Koiung nete kinong keriong tong pe, golta ka buol ponelave bi keiea na kolang na go gamo ko nang kengama kege kolang na go ge kalemo. Kosong muge geniong rong esa namang ka gete sona mo. Song nane keriong amang pomo kamang temang gemo meng kegiang. Konta kinong amo la tea kinong ne toto mo. Ko peleng oro mange lampea ping pane kong tang ting monang peleng pane ka (kimora) kivora gal gol tente kapenane toto mo. Koiung nete ne tinel mole moa. Konte piso tente ne tinel o gol peleng golte tane givong ta buol gonong. Kola nete keriong tong oia oro nae keliang peleng oro song na gol kere balbel moa lamapinge. Nae ka toru ka te toto mo. Pai te toto mo lamaping pai ka kilvora kuang gal mo. E-ko mam mangeong mea song te mote, mange teng, mange teng. Ko nete pai tai mapionga-ko goteng ge manga peleng ngonge piso tai ma kuang mang geviong. Ko ngonge kengiong tong oia. Oro pa mambi paneng geniong pinge ge save nang me bone poma kanang go govatoi lema ko nate ti keniong pi kontaimpea tunga temampe gononga. Kati nang kengampea, kengapela nang nge gulang nganang, lamapim manga ipo ele, ipo tang ele mampo pa neng gipaive ge-e mana nang noma mo geniong ping genga ma me anang peleng katealong ileng na netelma-a-oro manga te ileng peleng el mampo kong meng teng panang pel tema-a. Lamang pa kere mang ele tambuol, tambona mona kuang ning pae neng geniong pinge, ti nange gelalo gale gunonaimbe piel mo pi pamo beve nang peleng keremang mam bai tai temampo me kuang song ipo poti kari. Ko nae kere palneong-a tatel burong, gerel palngeong-a gomie kere palne ong-a-tente tang ti pa olomo. Peleng pa tenta ti pa olomo peleng song pamo givong bai-a. Naka ka tungama pa bai gekolang pa bai givong amo song ere. Peleng palampe tang ping pa gere mangeamo mangeviong ko pa kating gi runga ma po mampo pel tema. Kala ge mampo mo oro pa ere gi runga ma po mampe pel tema peleng pati gema mo peleng pati mo ka gerel. Bugo potoe mampe tonge mampe tang pi pamo me-e teng omo mone. Oro pamo gere bugo potoma peleng lamapi panang ngoti kari panang kong pinso ting galmo. Panang ka kompie sembe mo. Keniong to <hesitation> oro tinel la. Pai neli tinel mola-a ka givong mana kane oro pa nang gere ngempelel lemoa. Kone gere paima meng le lempe lempe amoma-a. Vi gonu, tong se pel kuong kamo, kilengmo peleng nete ka tuiama song manga itelemo manga mange kolang. Manga sal kovial mo ere muta katea buola. Menae puonel lae pite lemo ere muta kata buavea. Panang ka kilo mome taimpe. Lamaping panang ere kilomo taimpe kola pamo ereti mo kong ruene geleng rong oia manga sol kovial lo ere manga sol savee io mang gene. Kola kanang gang mana mone kamo la nang kiniong tong oia. Pangoi kengiong a buloko mute mone oro mute ruia tinel ia, lotie la roneng monea. Koiung tente mute kere namo mute kere giong ping mang tinel mole peleng koiung mange givong tam mo le roneng mone pelenga koiung mo givong temo ti gonie. Kosong nange kong nange kong tunga ma pani taimpea. Gome teng ge manga ngoe tongama pangi taimpea. Ko kerenge tong pe oro nakae lelavu bete kae. Kae paloi le gol tento-a. Koita kere teio kaonga peleng nete ne kong. Songa tinel le nepieng namal amo. Ping kamo pieng meli mol kere tamo lamol oia konte ko ne tinel mole moa. Ere kolo monge nepieng nama koe puonol gonu nelmo. Ka kere tamo la gonu nel kai kolo ge peleng oia konte ko ne-e gonu golta ne mo ne kong el kolo mogea. Pama me kuanga ipo poti karia. Oro teka keriong tong esa iota ka gere tempe mo vei nete tepel ong kuleng le goltane. Koiung mange kere tea goltane la roneng mone peleng nete kere keriong to ve oro ta buloko, ko tamo bena temo ipo me mang ko ta tente eria-me gomie o golta ioa. Peleng nete pagove. Tente ka me gomieo golta ne. Nete ne kong nem pelel le golta le roneng mone kola mange teamo mangeong. Mang geong na ne kong tintasole. Nekong ka <noise> nekong ka nang tinel mole kola mangea gol rane mangeong. Oro nete kere nong tinel mole a golrane ko nete keriong ping kinong no teganinoa. Koiung givong tegani golranea.